कउ ते भी शादी करवाते पहेल बाकी बारे में हमैं अचे ते जान लेनो चाहिये। जैस के हमैं कछु महत्वपूर्ण बातें जान लेना चाहिये दुसरे आदमी के बारे में। जैस के बाकी वैल्यू और बिलीफ कहा है बाक्को कम्यूनिकेशन स्टाइल कैसो है बाकी फाइनेन्शियल सिचुएशन कैसी है बाकी लाइफ के क्या गोल्स हैं। बाकी पर्सनल हैबिट्स क्या हैं बु कांफ्लिक्ट्स ने कैस रिज़ॉल्व करतेय और दुसरे लोगो ने किस तरिके ते ट्रीट करतेय हैं. और वो और तुम सैम डाइरेक्शन में हैं या नहीं क्या ओपिनियन है उस दुसरे बन्दे के क्या वो ट्रैवल करना पसंद करतेय हैं या नहीं।